Toh gaskiya boray kaŋ go ir do i ga baa gumo. Zama i ga hin ka du boro waranza cine. Boro waranza din ra, ir ga du ay ga shekara way-du wane, ay ga du way-gu wane, ay ga du shekara way-du cindi-gu, ay ga shekara way-taaci boro, ay ga du waŋkaŋ gonda waranza cindi-gu, ay ga du waranka wane, ay ga du Iway-cindi-gu, ay ga du waranka cindi-gu, ay ga du way-taaci cindi-gu, ay ga du zam, ay ga du ba shekara gu wane. Ay ga du waranza, ay ga du shekara iddu, ay ga du ihinza, itaaci wane igu wane ikulu goono, koy wane bumbo goono, ahakku wane goono, Iway-cindi-hinka, ikulu se jiiray kaŋ day jiiri way-cindi hinka ize goono, Iway-cindi-gu ize wane goono, jiiri way-cindi iyye, jiiri way-cindi yagga, jiiri waranka cindi-fo, jiiri waranka cindi-taaci, jiiri waranka cindi-hinka, jiiri waranza cindi-gu, jiiri way-taaci cindi-gu, ikulu jiiray goono day baŋkaŋ goono jiiri waranka izey, jiiri way-cindi hinka izey, jiiri yagga izey jiiri iddu izey ikulu goono. Jiiri hinka izey, jiiri fo izey ikulu goono ir se windo ra, ni di mo ikulu jiiri izey wadin dayno. Amma i ga du waŋkaŋ gonda jiiri hinza, jiiri taaci wane, ikulu goono jiiri hinka.